Alura mi pensu che la carn di hamburger a sia dë carn trità, sustansialment dë carn trità, macinà, ch'a pìu dë toch dë carn ch'a vada bin a fe lon, a i tritu e pöi a lu presu ënsema, a l'asemblu tüt ën toch për fe l'hamburger